Zava-dehibe eo ny anki- ny tanora zane no mianatra amy oniversite satria tehi-tehianatsy i, te hivoatra mba te halala bekonkokoa, sady hanampy ny fahaizany izay mba fa kely izay fananany zane le izy a, de zay zane mahatsara le e ny tanora mbola eny ambany oniversite izy a, mba manatombo izay fahaizany mba fantany.